हां अगर आप के नट बोल्ट हर कहीं फंस गाइस है। तो ओला आप मन पेचकस के सहायता से खोल सकत ह। पेचकस ल नट में फंसा के ओला धीरे धीरे दाई और घुमाओ और पेचकस के ऊपर दबाओ बनाओ। दबाओ ताकि ओहर इधर उधर छटके न और धीरे धीरे घुमाए से ओहार खुल जाहि।